لحظة جوتي كانت لما جررت أسجل في ماراثون، كنت خائفة من المسافة والضغط، لكن جررت أواجه التحدي خلال التدريب، واجهت صعوبات كثيرة، لكن مع كل خطوة كنت أزداد جوة، يوم الماراثون أكملت المسافة، حسيت بفخر كبير لأني تجاوزت خوفي وحججت هدف كنت أشوفه صعب.